أنا بحب السباحة، لكن مش ممكن أقدر أطفو في وسط عاصفة بحرية. العواصف البحرية بتكون خطيرة جدًا بسبب الرياح القوية والأمواج العالية، وده بيخلي الطفو شبه مستحيل إلا لو الشخص سباح محترف جدًا وعنده تدريب خاص على الظروف دي، لكن لو كانت ميه هادية، ممكن أطفو بسهولة لأن الطفو بيعتمد أكتر على التحكم في التنفس والهدوء